咱们有时找，找头路 um 啊，就找到很多东西呐，钱啊每样呐，找到很困苦这样，啊，有时 um 要做这一点东西，咱也要找到钱，啊，各各样这样很困苦，很烦恼这样这阵

哎，车我会晓开，我也开了几十年了，um 应该差不多有三四十年了，车 um，所以日本的车，啊噗车，你是讲，um 那全部都会晓驾，较大架没驾过，um 也不知可以不可。

因为他们的事业有成，所以给我觉得很骄傲咯。还有，我们的家庭和谐。啊，较多是这样咯。

um 银行会看，会怎样我们的安全 um 就是 um 我们要进的银行的户口的时阵，我们就要 key in 我们的 password 我们的名，跟我们的 password 这样款，then 对了它才会给你进入你的户口咯。

我们这个国家是讲 um 多元种族那个是讲 um 什么话来，来讲啊，较多是讲华语咯，红毛话咯，红毛话得会知我们，我们楼外的人就没什么会晓讲。um 红毛也甭晓，tapi 很多人会讲，不会的人也很多。所以讲这个，这个马来西亚嘞很多国家那个话全部都会讲。

um 这个就是讲到我温故有参加一个演讲会，演讲会内大家都得有一个新的题目。你得讲你有想讲什么你得安排你想讲的题目的内应该了解的东西，um 这是一个很好的活动。

我 suka 画图画，完哈，图画咱能够里下啊画天顶咯，画家啦，狗啦，猫咪啦，各各样这样树每样。啊，我就 suka 这样的，这样的东西。啊，这样的有时咱会教孩儿做画图画。

um 学校的事情，因为怎样能够排排很合作嘞，就是我们学校的要做很多活动，那样的活动能够要全部的学生排排参与的咯。了，他们就能够排排 um 学到东西。then 就会很合咯。

um 较多是买鸡肉，鸡腿，um 了了提来炒，炒 um 姜母，炒豆油，嘎放一点姜母去炒，炒鸡肉，又炒又香，都是我最 suka 吃的咯。

我家人我父母他们最喜欢去教堂所以他们每个星期天都去教堂去教堂做星期我的妹妹也每次去教堂我家有两个牧师

我们这个社会啊，我们在民达华啊，那里很多很多做生意那个，有的是做这款杂货店啦，杂货店较多，完了，有的是讲做，做什么黑啦桌啦，一点啦。啊，杂货店较多就对啦。完，咖啡座，听讲咖啡座较多。

啊，在 Malaysia 啊，在 Malaysia 在我的国家，我住的这边国家做工会容易不？呃，你讲它容易又甭讲容易。不容易又会容易，就是要努力啦。

我们那个每天要，要它的机会是什么，um 是电脑啦，能够拿出很多东西，帮助里下我们做东西很易，免去等啊等这样，了，它的电脑能够帮助很多东西。

um 因为做什么事，因为当今的人过头懒惰，um 扫，扫地下 pun 自己觉得较方便来讲就买机器人咯，智能机器人呐，智能电视啦，什么什么器都有，真控啊还是什么咯

游泳是非常好的一个运动 um 所以这个是应该得去学的，有能力。因为游泳会对人的身体非常好，尤其游泳这方面 um 我们国家这个 um 设施也不错。

我们每次人在家要热闹我们都会去，不是帮忙做事，帮忙吃东西。每人，多亲戚结婚或者热闹做热​​闹就去看看

我希望 um 技术能够帮助到我的东西。我最希望能够帮助到我的东西就是能够给破病的人，较好的医疗的办法，能够给较多人有较好的生活。

看到树咯，门外的，um 门外的树咯，草咯，花咯，是这样的看到咯，啊，跟大树啦，花咯，跟苹果树啦这样的咯，啊，水果树咯。

我的生日啊，我的生日我自每次较常是我自一个人过。um 因为离婚了，哒孩儿都没在我身边，一半下他们会问候下，tapi 较常是我自一个人过去看戏。

我最 suka 用电话，电话咱有时 um 里内看戏每样，了有时打给人陪聊，了很多样东西，也能够写字去给人。了 um 每晚这样能够看戏咯，很多戏好看，了对咱也好，了每天咱们也闲闲咱们电话里下看很多东西。

我的国家啊，我的国家我觉得能够做 legend 的应该是 Tunku Mahathir 我很欣赏他，个人。 <noise>

um 小的时间嘞直直想得快点大，快点大，了这阵你大汉了，要去哪里去哪里咯，当今大汉了，就是这样咯。啊，大汉了去到隔里来，去给没去买官啊。

这家庭的花钱 um 这就得一个预算，tapi 我大概讲过，um 应该花就得花，um 因为孩儿才小小个时头，很多东西得学，学每样东西都得花钱。咱们大人能够省就省咯。

在我么地方嘞你讲要做东西，跟较多是海外的啦,海外的东西你讲要买鱼船头头就给人提，了就要要去，要去买鱼船什么东西咯。Then 有的没钱的要去跟人借一点钱咯。了就慢慢做做做这样起。

um 吃药咯，还有早睡早醒，做工，um 早出晚归，um 早出早 um 早起出下午这样做工咯。

我最 suka 看的运动就是跳舞，因为我本身 pun 是很 suka 跳舞。so, 每次有看到跳舞的表演还是运动的节目我就会很的欢喜。

我希望的科技的东西 um 是能够去，啊，生活能够好啦 um，做每个会平安，啊，世界会平安，um 啊，会和平，啊，这是最重要科技最重要能够做到的东西，um

呃，我的，学这样的话那个较多是讲，温故啦，我跟我母亲，啊嫲，较多跟啊嫲他们排，啊公，老父什么讲，讲这样的，讲这样的话咯。啊很多话，有的福建话，有的是国语咯，有的是兴华话。啊，就跟他们学咯。

哦，咱们 um 欢喜 um 啊有时孩儿给咱钱啦，啊，有时哈，啊，保养咱有得一点，啊，完，有时哈，驾新车去玩耍，啊，完还有，孩儿给咱钱，啊，咱也欢喜，每天这样，啊，欢欢喜。

若是常期走路来讲我都没觉得有什么不好啦。其实是要看你的身体能够走多多咯。别逼自己走不能走的，若是你能够走一电钟，你就走一电钟，是对身体好的。

若讲他对一个事情紧张时头，我会跟他讲冷静一点，看好好，想好好，打算好好，um 才去看啊怎样去做，啊怎样去解决一样事情 um 这是我的看法。

主办较多活动啊，捐款呐，um 买东西给他们吃啊，这这样咯，提钱给他们咯。

我是讲希望讲做这那的运动那个啊，[um]那阵啊有人不好看啊，有一点怕，怕死，了就做什么运动哪什么赛跑啊，有练跑啦。是讲这大个了很久没跑，得去做工咯，下尾每样没跑，听讲是讲suka做的就是，买了藏起来想讲运动。

在我的国家，um 这个马来西亚这头边，呃，这头边的，啊，天气啊，是啊落雨啊，年尾落雨 um 若没办这就是非常热，um 天气应该是算非常热，这方面 um。

um 我 suka 唱歌所以我会 suka 弹吉他，了每天有时咱心情不好咱就拿来弹，弹了唱歌啊那那心情就会较好。了 um 欢喜时间也弹，这样弹来听 um 闲闲那弹了咱就那里唱歌。

我母亲，我母亲在我一世人以内印象我很呐很呐大，她这样做生意，怎样理这家，给我很呀大的 impact

我住的位最看到最多的很呀是狗。也有野狗也有 um 屋里人养大狗。

在这个国家里下啊，天气变啊，是讲最好别，别落雨啊，落雨天啊，um 出也不知去哪里，啊，要去吃东西也困苦。有的落雨，落，落到一大堆，没什么看，看法啦，就是最好别落雨啦。

我觉得我们的世界得帮助那些没钱的人还是需要帮忙的人。就是要有去做 [um]office 能够开去给人能够去到前面去跟你讲几，没就是要有人,要有去做调查，看那些人，屋的家庭怎样。

我自己每天若有空，吃方面呢我是讲 um 应该吃就吃 um 岁数也大了，um 应该有的就得运动。um 有空有空也去出出汗 um 这样 um 就是身体要好，um 别人甭当心。

每次 um 每次啊，手肮脏咯就什么骨啦，还是说，um 弄到有的肮脏那个东西咯，还什么要就去洗手，没洗啦觉得人也是不 tahan 啊，就得每次要去洗就对。

我们这里 um 跳舞很多，有时 um 啊神庙啦，哪里啦，要请人啊跳舞，了，啊演员就要去到那个神庙跳舞咯，啊，了有时 um 每个去跳舞也做运动。啊很多，那就老人，老人在那里运动跳舞咯。

他们要很呀了解那样的区，那个区发生什么事，那个区有需要什么东西帮忙，它能够怎样帮忙那个区的人，给他们较好的生活。这样是他应该做的东西。

<noise> 我学其他的话 um，啊尤其是广东话 um 较多是从电视内学的。um 看戏看电视，看学的。啊 um 勒其他方面是讲平常生活中跟人讲话时头要讲学的。

当今在这个国家里下哪，哪里都差不多要同啦，在这款，在马来西亚这里哈，是讲我们生活那个，看那个地方哈，要 jaga 那个就是这样的咱们健康的东西啊，就是较多人中这样的心，心脏病啦，啊这样的小甜尿啦，啊怎样的要 jaga 啦。

我觉得若是讲要健康来讲，健康又很多款，身体的健康，还是脑袋的健康。脑袋的健康这阵 pun 是很呀重要。

我们的手机 um 哪里收不到，了就山顶较远那个咯，啊有时去下海，海外，手机也没线。收不到，了有时地方啊，没线那个位哈，他也收不到，那得看地方呐，山顶面那边 um 他就收不到了。

um 这样 um 这样就是较不健康的就是零食方面，零食方面一部分会吃 but 这样东西不可吃过头多。吃过头 um 这是对身体是不好，不健康的 um 啊，这个是非常重要。

我眼睛开就用手的电话用到眼睛盖。哒每日都用我的电话，哒每时间都用我的电话，除非是没闲还是睡尔我没用我的电话。

<noise> 有很那需要的是说帮助人的他啊就要看咯，跟那讲公会来说每次去外头人谁人有困苦，谁人有做什么在家啊，[um]有什么人帮助什么，有的去公会讲咯。[um]了了公会就叫人去哪里倒脚手什么咯。看有需要什么，么么那那样咯。平常时如说有什么会懂的人如讲他困苦什么哪，不就说怎么做咯。

当今的社会 um 我觉得 um 老的一辈 um 尤其是较困苦吃过头多啦，希望年轻儿过较快乐一点，所以这呐较快乐一半下他们做真是收有到，tapi 做法一半下会做了哈，可能是反效果。

若是有机会学东西啊，学一个棒的东西，我想要学什么哈？我想要学怎样能够自己做生意。完，能够赚钱，赚较多钱一点。

在咱家庭里下，啊，有时咱们家那个没需要开那个电，咱们别开咯。啊，别直直去外头吃东西咯，自那家煮吃也较省。完，孩儿学别随便花钱咯。啊，冷气别直直开咯，那就电很大。那样也较省。你别直直开也较省。

<noise> um 生日的东西，没什么做生日啦，有生日也是那，没生日也是那，是说生日唱歌 um 买一点 cake 啦，um 那家人吃吃一下还是外头吃吃一下就是就寥寥了。就是这样完了。

今天这边古晋的天气有太阳一下，没太阳一下，雨到一下，电一下，这样咯，没讲 um 几日了了都有太阳啦，有好多雨到。

我较 suka 做啊，当今那样岁数我较 suka 做，呃，心理辅导师，啊，心理辅导 um 因为这久社会人遇到过头多压力啊，啊，所以一半个他们不知，不知啊怎样解决自心里的压力。

哦，这样东西在这样的，呃，讲照顾什么人，嘞那个人，啊嘞没什么人。是讲有的人老人看啊，在家里是讲那家孩儿去 jaga 咯，在药房就较那里它个人看咯，这样看去看下咯，啊若讲，看他啊有什么问题咯，啊就叫人咯。这样。

我住的位就是兴华 kampung 是兴华村来的，兴华村是以前新村，这阵很多年轻人较多赚到钱的人全就要较 suka 搬出去别的位住，没要再住那个 kampung 了，那个区了。

不健康的东西 um 就不可吃炸那个啦，panggang 的啦，um 了还有 um 每天吃这样的有真不正好像讲姑妈啦，煮这样的 um 咖喱全部啦，um 吃久也不什会好啦。

这学生方面 um 自啊，就得，有这样方面那先生得出力，先生得教，因为学生 um 还是在那，学东西，哒你先生你得教。教到好好他。教到你明明白白给他。这个最重要东西咯。

那讲虫什么啊，我很的是没什么会晓讲哦。我 pun 甭晓。我甭晓讲有，有什么虫是最大只的就过哪的位，应该是讲是自然啦，可能。

我觉得这个问题应该是那个科学家，较容易提你较好的，啊答复。因为我觉得因为这嘞本来是天，天然的，um 色 um 所以我，这是我认为啦。

手机哈，我是每天用啦，有那打电话啦，有时是看里下的东西呐，完，看有煮菜啦，完，孩儿有时也打给咱。咱要用这那手机，没办呐每天都要用那个啦。

这那东西啊，什么星星啊，什么什么星，星什么，什么人，什么座那个，天蝎座啊，什么，我也是天蝎座啦，那个有的是什么水瓶座，我们就甭晓啦，我们，我们是天蝎座的人，你讲什么称呼嘛不晓。

我会跟我的朋友讲，打电话回家给你家的人咯。没就买飞机票，买船票，买车票回家去家看家的人。

我学，学煮吃，炒，炒东西吃，做厨师 um 自己 pun 能够吃咯，um 因为煮吃，怎么讲较好赚吃咯。较多

我这久虽然讲 AI 科技 um 我非常期待，我也担心它会有反效果。um 就害到到时我们地球的人民 um 所以有好也有坏。看科学家得去，怎么样去做。

每天洗手 um 对咱们也好啦，等下有，有病毒每样这样啦，等下有细菌每样，每个啊，孩儿啊先生啊，叫人讲每天要洗手。咱们吃饭咱也每天要洗手。了对咱们身体也较好。吃饭每样啊手也没黑迹。

啊，若讲这样的，这样的吃了不健康的东西应该是什么油炸糕啦，啊，这样的有的猪嫲什么吃较少，啊，嘞反正要吃啦，是讲别吃太多，啊完嘞，有真没假，这样的放什么色那个也别吃。

第一样我应该是会拿我的电话来来，了就会去问 Mr. Google 这呐的病是什么病，得这呐的病的人会怎样，得这呐病的人是要看怎样医生。看了医生会有什么办法来给我，救我。

um 准备登记 passport，啊签证什么啦，看你去哪里咯，是讲对普通的 passport 较多啦。要准备你们的 IC, 登记跟你们的 passport. um 这呐东西要带咯。

um 两样的运动都有好，都有它的好处 um 你若讲一大堆人齐做的话 um，这是讲 um 大家齐快乐 um 那是非常好 um 你若讲个人去做运动啊，那就得去看个人能力，因为较比较别人，所以当然是希望讲啦会较出位咯。

咱第一次去咱们地方那里看电影 um 看了 um 第一次咱们做小个咱就没什么会晓去哪一个，进去黑黑，咱也怕。了咱也【不曾】看，了还多人那在里下讲话，咱有时看了啊，第一次去看，咱就怕怕这样呐。

因为搬去别位是政府收地也有，um 因为它是政府地，刚刚好政府收，收得了，收去了咯，政府另外赔他们 um 就是这屋咯。

我们-我们国家的学校是有三种语言。有英语，马来语和华语

在我们影响里下哈，你讲啊，什么文化那个啊，什么我们会suka 那个啊，还是什么故事，也没，没什么啦，因为我们很少读书，啊，没讲什么故事啦，就是那，呃，下海的故事咯。就是这样尔。也没suka这久有的相打鸡，打鸡什么东西，就是这样啦，也没讲什么suka的啦。

啊，这个快乐的事情 um 就是有一次我去有一个孩儿 um 那次被车撞，我在面头前看到，好彩那次有救到他，哒他老爹下有感谢我。哒这个我觉得我做得非常对。

um 打 Snooker 咯，打电子游戏是打这次都打 game 咯，打赌，打牌咯，嘛打 poker 咯，玛呐，玛呐 um，吸烟，兴华人 pun 有吸烟。

我每次拜六礼拜有闲的时间，我就会去走走，去森林里走走，了就会较欢喜，没就是去买东西，我最 suka 就是去花钱。买衣，买鞋。

um 我们对那样的手机 um 每次有打电话，tapi 较多不晓用啦，有就是这样看书，看那的跟拍照片，um 没什么好笑啦，较多是怕它过电，没电，每天都处理这样它的电图的事情 salah 那什么。

我的学堂啊，就是在 um 诗巫，dan 下是去台湾。um 所以我那学堂 um 这两个全部有感情的。所以这两个学堂我都会非常怀念。

我们国家 um 每个讲那个话较多都，um 红毛话，番呐话，了华文咯，这三样较重要，较多人讲呐，了每个人啊，每次出门啊，um 红毛话有啦讲较多，较常红毛话讲了每个都会听啦。

um 有半时玩风吹，打 guli，啊，玩扑鸡，哈，这那的东西，扑鸡跟 guni, 大箱子，um um 较多玩 guni 啦 um。

我读大学的时阵，我最不 suka 读的书就是 accounting 跟 economics 这呐两个就是我最不喜欢的，哒你每次考了这呐的书，我都甭睡，要哭。

凭这久的世界来讲哈，是讲要学一样东西，有用的东西，我想学来讲，AI 方面的东西，[um]AI 方面，AI 啊怎样，啊，发展东西，啊怎样用，啊怎样那个，我觉得这个是，啊，未来的那个丰口。

找 lawyer 较多是问人咯，啊，较多问朋友你们会熟的 lawyer 咯，明天介绍咯，呃，较多是朋友介绍啦，齐介绍一个咯，较多这样咯，这这都是这样款，哪一个 lawyer 较好就介绍咯。

[um]我们看那个这呐电影是，较多电，电视机，了下尾温故较suka 看，这久都较没什么看，有的连续剧有的就不可放出，放出了看了有的很好看，什么就拿来看了。有的就什么名咱也不知。这样的，好像讲做笑那个就较多这样的[um]台湾那个咯，[um]朱葛亮什么这样那个连续剧什么有有时看看一点啦。

我们的家庭 um um 若，若有规划呐像那毕业后要省哈，钱得留孩儿读书啦，嘞生活要用到每样啦，别随便花咯。um 每样都要省省花咯。um 留一点读书每样啦。

um 这是非常 um 大 um 非常大的话题，这那东西 um 真是讲会倒脚手到人的平常的生活，tapi,[um] 它也会因为这那人工智能它可能会影响到男孩子跟女孩子，他们中间的关系。

我是用，呃，上网咯，上网还钱咯，上网去 bank 那呐边 transfer 钱过去咯。就还咯。我的电话内是四个。

去海外还是讲去，去，去湖那边玩耍啊，um 应该是没什么，因为我们每次温故，去玩耍，我们去海外那里钓鱼，要不就去放一点鱼钩，um 去看看咯。 <noise>

啊咱的朋友 um 若遇到紧张每样 um 咱们会跟他慢慢讲咯，叫他别紧张咯，啊，跟他陪陪聊咯，啊，跟他齐出去走走咯，啊，这样他就较不紧张咯，啊，了有时，啊，跟他齐出去喝茶每样这样，别给他紧张。

um 没 salah, 洗手是非常重要的 um 这久社会 um 肮脏东西过头多，吃也肮脏，每位都肮脏。就是手洗了，um 洗清了什么，哒肮脏东西，virus 细菌才就不到肚子里。

um 这五年以内啊，um 很多改变哦。以前是要一定要带现钱出去，这阵可以，当今可以免带钱来出去，当今要带一个电话出去就能够买东西了。

你若讲我自喜欢的 um 我自喜欢的艺术 um 我是较欢喜唱歌跟跳舞方面 um 所以这两方面我会去看，去，去，去，去去了解啦。若有机会我会去看那条。

啊，我们国家里下 um 是讲用什么出名那个历史的人，嘞嘞有我们也没什么会知，是讲我们会知的那个较多是李综伟咯，打 racket 的人 nia 咯，这款几个这样。有剩我们都不，不知。

我甭晓。我 suka 提鼓，Tapi 我对 musical instrument 是没兴趣的。

种东西在家，家边，温故有种过。um 那是种玩耍 um 当，tapi 你看那 um 一天一天大 um 那是非常有欢喜的心情。um 我温故是种，种怎样学校老师叫种那个豆芽 um

um 大型的游行，游神，出街，um 出游，神出游，um 这样的咯。活动就是去游行，游行。